ʻIke wau aia he ʻehiku ʻokoʻa o ke kokoleka, aka o ka mea ʻekolu maopopo wau ʻoia ka Milk chocholate, white chocholate a me ka milk chocolate, ʻoia ka mea ʻekolu ʻike wau ma na hale kuʻai, a i ʻike wau kela na mea ʻekolu ai koʻu ʻohana kela me keia lā.